ah pues par naꞌ diꞌtse ikená dziꞌn nter dze y kansadná, or lëꞌma sdzagc̲h̲e, xgësc̲h̲ema y este xgësma wen pues.